شوف يا صديقي، أكيد الفلوس أه- أهم وأحسن من الهدايا تعالى أجولك ليش؟ أول شي لإن الفلوس تعطيني الحرية أشتري الأبيه وأحتاجه، أما الهدايا ممكن ما تكون مفيدة أو ما تناسبني أو ما تناسب ذوقي، لكن بالفلوس أقدر أحجج الأتمناه وأسور- وأسوي اليعجبني.